Walaa fijo ngo yimɓe ɓurii waɗugo, bana fijo bol koyngal, ngoo fijo sukaaɓe fuu, ngartii aaratiro ɓe ngatta dow maango, manngel-tokosel, koo moye fijo koy- fijo bol koyngal koo moye, koo moye kanngo ngon yiɗi.